In ntaka kaa ja ninketu ja ja vitna ku ni in katnno in ntaniñu ja ntuviji yuka chi kanu ntaka in ve`e arre nuntoo in xita in teyuu in toli yuka ku ntivi sava tu tivi.